إيش دعوة يا حافظ، طبعًا أنا أفضل الموسيقى العصرية ويعني لأنها تناسب أذواقي أكثر، بس ممكن أسمع الكلاسيكية، لو كنت بمزاج هادي ومود رايج وبال مرتاح وطويل.